Manahaky anizao moa roahy tohiny rehadrehaky toy :-Mañino iha mbo mañontany ahy avao o,tsy fa eniñ'arivo va aho nivola aminaohoe:" aha ",laha tsy azonao soa, tokony hazava aminao, fa tsy misy raha miovañy raha volañiko ;ñy fehezan-teny voalohany iñy avao, mbo i avao ambarako eto zao, tsy misy dikany koa añy fañontania mañaraky eo.